Gna Malezia agny da mihinambary avao koa ny olo any, fa anisany hany malaza amindreo agny ny vary aharo coco. Lafa mihina azy amizay andreo da atao ambony <hesitation> ravinankondro ihinana azy la asia laoky igny zay. Hany amin'ny hena, hany amin'ny fia sy <noise> ny laoky maro isakarazany.